Wutukpǝ wǝǝ, jeece ŋ́ náa taa akʊme le e rikǝ. Wǝ́ wutukpǝ vǝ́ a lah kpɛŋ kpǝ wǝǝ, vonu eniye yo ro wǝ́ e le sie kpǝ wǝǝ, o lóo wo kpǝ, ko wo kpǝ a pɔrʊ fwaiŋ kɨ o mǝ ko a mǝ yɩrɩ kpǝ. Vonu wǝ le fii ko wǝǝ, wǝ́ wǝ la kpaa wǝ́ wǝ la kpaa oturu a la fa kpǝ ǝ lǝ pǝ, a wʊrʊ kpǝ oturu ǝ lǝ fǝ ǝ lǝ kǝ tɨɨ ko wǝǝ oturu ǝ lǝ fǝ a la pa ya a láa caa e mǝ ŋ ri. Wǝ́ ekeerirǝɛɛyǝ yǝ pɨ le mɨ ri yǝ paape wǝǝ, oturu nǝ́ǝ pɨ paape wǝǝ a lǝŋ nya wǝ mǝŋkǝ́ kɨ o turu ǝ lǝ pɨ a caa lǝ̈ mǝǝ pwrenenikeeriwǝ sa kusǝkusǝtui sa paape e lee re sɩka ko turu e lee ri wǝ mǝŋ makatui sa amaa apɔŋpǝ sa ǝkǝŋtǝ oturu e lee re kopaa wǝǝ ǝ lǝh fǝ o ko fuu. Kɨto oturu a la faŋ wǝǝ keeriwe ceŋceŋ akʊmeye le erikǝ ko oturu ŋwǝ wǝ́ ǝ lǝ fǝ a ya lɛ́e ri. Eke ce a nyɩŋ tuwe paape e lee re kopaa o loh ko o ko fuu wǝ. Kɨto oturu akʊmeye ko. Kɨto wutusiekpǝ we wǝǝ, oturu ŋkpɨ ko wǝ́ ya ye sie kɨ la mɨ nya akʊme le mɨ ri. Mǝŋ a ya mǝ pɨ rǝmɔɔrʊkpǝ amaa makaatui sa jeece oturu e lee re. Kɨto oturu ya ca lǝ kpɛ paape wǝǝ yǝ ŋ nya yǝ yeh ri Kɨto oturu ya faŋ yǝ ŋ fǝ keeriu ceŋceŋ mɨ ǝyǝ ko le mɨ ri.